Bicycle ba chakka kainui bai chalokjaknai gari o kwbangma kotor chikon manwirok tongo abo rok khe frame chakka handlebar pedal chain gear brake tei seat. Frame khe bicycle ni bekereng tamo hinkhe o frame o no joto manwi no fwnang jago. Chakka khe kiting khe swlamjag manwui tei abo bai no bicycle no kaaisa jaga ni siming tei kaaisa o thango. Handlebar khe bicycle no lama o kaham khe choline bagwui fwnang jago. Pedal no khe yakung bai dagarui bicycle no chalogo. Gear khe bono bwtharuna bagwi thepajago. Tei tebo kwbang manwui thepajago bicycle no chalukna bagwi.